Iu nun mi l’haju fattu mai na trizza pirchì haju avutu sempri li capiddi curti. E, a èssiri sinceru, nun l`haju mancu fattu a nuddu. Li trizzi si li ponnu fari li cristiani ca hannu li capiddi longhi. Oji, nni la nostra società, si vìdinu spissu cristiani cu li trizzi. La stati è chiù fàcili vidiri cristiani cu li trizzi pirchì pensu ca è chiù còmodu arrizzittàrisi li capiddi pi evitari di sudari cu lu càudu. Un problema ca si prisenta cu li trizzi è lu diffìcili ca veni, lavàrisi li capiddi. Pi chissu li cristiani ca si fannu li trizzi, li tennu dui, màssimu tri simani. Passannu chistu tempu, hannu la necessità di si lavari boni li capiddi. C’è di diri ca cu’ si fa li trizzi, a li voti, si fa mèttiri capiddi di finta ca ponnu èssiri di culura diversi. Li trizzi nun sunnu sulu comu li canuscemu oji nuatri (cu tri ciocchi di capiddi). Li trizzi ponnu èssiri macari ciocchi di capiddi, dicemu “mpidugghiati”, chissi c’è cu’ li canusci comu ‘Trizzi di Donna’ o ‘Rasta’. A differenza di li primi, li trizzi di donna nun si ponnu sciògghiri e perciò si unu si li voli livari, havi a tagghiari tutta la trizza.